<hesitation> Ny anjara asan'ny fahaiza-mamorona zany eo am'fivoaran'ny olombelona dia igny zany <hesitation> mamoaky gny raha agnaty sainao iabiaby zany igny tsy misy fetrany igny, tsisy farany fa afaka ataonao iaby de faharoa magnaraka an'izay koa moa zany <hesitation> igny koa e hahita gny fa- mampiavaka anao zany, fahaizanao manokana amin'igny sehatra iantse- <noise> anaovanao igny.